பருமன்கள் பல வகைகளில் காணப்படுகின்றன. பாம்பு என்பது மிகவும் பரவலாக காணப்படும் ஒரு வகை. அதில் நாகம், காம்பு பாம்பு பச்சிலி பாம்பு எலுமிச்சை பாம்பு. பறக்கின்ற பாம்பு போன்றவை அடங்கும். கடற்றச்சி மற்றும் கண்டு போன்ற பன்றி வகைகள். நீருக்குள் வாழ்கின்றன தவளை தவளைகள். செருப்பு மற்றும் ஆற்றாமை போன்றவை தட்டுப் பூமியில். அல்லது காட்டுகளில் காணப்படும் கடின மூட்டுகளைக். கொண்டவை முக்காலி பசுபதி மற்றும் ஜெர்னி பாம்பு. போன்ற வகைகள் பூமியில் அல்லது மரத்தில் காணப்படுகின்றன. அலைக்குஞ்சி மற்றும் போன்ற சில பருமன்கள். சிறிது மிகுந்த திறனுடன் இயங்குகின்றன. இந்த பருமன்கள் இயற்கையில் முக்கியமான பங்கு வகிக்கின்றன. அவை எக்சென்று சிறந்த பசிக்கணிகள் மற்றும். உயிரியல் அலகுகளாக உள்ளன.